بختار الذهاب للعصر الذهبي الاسلامي خاصة في فترة الاندلس، لانها كانت فطرة ازدهار في العلم والثقافة والعلوم وازدهار الفنون، واحب اتعرف على العلماء والفلاسفة اللي كانوا موجودين واشوف كيف اثروا على العالم بشكل ايجابي، وبتكون التجربة م-مهمة وبتعلم اشياء كثيرة عن تاريخنا وبستفيد.